نه د سپي تول نسلونه دوستانه نه دي په داسې حال کې چې ځیني نسلونه لکه ګولدن ریټریور او لبراډور د دوی د دوستانه طبیعت له پاره ډیر پیژندل کیږي. نور فکټورونه <hesitation> لکه د دوی جینیټیک او د دوی ټولنیز کول په دې کې زیات رول لري او د دوی چاپیریال ډیر تاثیر پرې لري.